A mi gyo ya gyiso otukpoki aba mo ogyene kotukpoki mashi, owoni ishi na tinarigu shotunehe dowuso, ami kpayihin, iya bose ya kpiyo kapishi hi ya shoko, ogati yi kinyi gwa, ya gapashi oni gapashi ya yoko eno ya wikwe yi iya wole iwole iwa miyo itiyi koza ha, iya bose ya gese ga hagye koka gboshi eno sha, eno sha iwole, aba mo gyeho kwehiri ni wole iroza ishinya wo shi sikpiye iya ga kwutagye ko gbola, ishini iya gwutagye ko gbolani aba ogye ahapa gahata igahi goda ko gbloma